Ngafatara ny olo agny koa zay da fifangaroan'ny frantsay <noise> sy ny flamonde da gnolo agny koa zay fantatsy amin'ny alalan'ny asa fataondreo amin'ny trango da amin'ny alaan'ny ketrijy koa